المكونات الرئيسية للكمبيوتر هي المعالج وذاكرة الوصول العشوائي ولوحة الأم ووحدة التخزين الداخلية وبطاقة الرسوميات ومزود الطاقة وهيكل الكمبيوتر، وأجهزة الإدخال والإخراج مثل لوحة المفاتيح والفارة والشاشة والطابعة <hesitation> وكلها هذه المكونات <hesitation> تعمل <hesitation> إنتاج الكمبيوتر.